Suiza, jae mopeti teta europeo opaete <hesitation> oikua kireiva erei mbaeti ko oyekua mbate ñorarope jerakua, mbaeti <hesitation> oike mbate jokua ñemotarai rupi, erei kua tetaguasu Suiza jeiva, jae ma ipuere kirei ombori, jare opaete yomborireta kua salud <hesitation> yaikokavi vaera yae jokogui oureta, jokope kua jerakua tetaguasu Suiza.